<noise> arros nisnë gana arros nkits, arros nixnë zak x̱oꞌb ngow kwa, guꞌn igeꞌx gana ngow uyey, lëꞌ guꞌn nkitsna zak x̱oꞌb nup kwa x̱oꞌb. <noise>